מרה פווחד אלעאצבא קווי'ה ג'ו ריה ואלבהר האייג בזאף וגרקת וחד אספינה גאמדה וגת תחת אלטריף דיאל אשאטא', אלנאס פדהאק דואר תאג'מעו בש ישופו שנו קאין, לקאו עלא אספינה קדימה ומעורפה, קאן פי'ה כתאב קדيم מכתוב בלוגאת מוכתליפה, ושי חרטאף דיאל בלעיס בעידה, הד לאקטישאפ חלה אלנאס יתסאילו עלא אסל אספינה ואש קנת מן זמן בעיד ולא מן עלם אחר, ובדאת אלמג'אמרה אלחאקיקיה בש יערפו אלסיר דיאל'ה.